البلاد لنبغي نمشي نسافر ليها هي اليابان، على ود هاد البلاد كتجمع مابين <hesitation> الجانب التقليدي و الجانب العصري، فيها كل ماهو تقليدي بحال المعابد القديمة أو التقاليد قديمة و في نفس الوقت هي دولة متقدمة، ومعروفة بالتكنولوجيا الحديتة